Bueno, pos este, bueno salai xa xaiyo voler saa casp sa salai xa xaiyo tiin satiño jenoraiyo, pues salai xaa valer tee tiinyo jenoraiyo.